مو كل سلالات الكلاب ودودة بنفس الدرجة ودودين مع الناس بس في سلالات مثل ممكن تكون حذره أو تطلب تدريب التعامل مع الغريبين ومع الأشخاص الغريبين بهي النوع- الأنواع الكلاب.